<audio distortion> lamba gn'asia resaky zany da: misy gny tergaly, misy gny jeans, misy gny velon-drira, misy gny ah lamba landy, misy gny tricot, misy gny short, misy gny.